बैंगनी रंग के सबसे ज्यादा महत्व आऊ जुड़ाव बताओ त ओ है सब्जी म जो खूब खाए जायल वाला सब्जी हे ओला बैंगन बोलते आऊ ओ बहुत प्रसिद्ध सब्जी हैव। आऊ बैंगनी रंग के बहुत सारा कैंडी भी आएल जेन ल लाइका मन बहुत पसंद करते।